اُج اتہاسک ونجن جو میں چکنا چاہوں گا اوہن سرسوں دا ساگ تے مکّی دی روٹی پنجاب دے روایتی کھانے دا سواد ہے۔ ڈال بافلے مدھ پردیش کے۔ مسالے دار روغن جوش کشمیر، گوشت دے گاڑھے مسالے تے۔ ڈوسا دکنی پرٹھا دے کرارا۔ چاول دا ڈوسا، ملائی مکّھن، بنارس مٹھا اتے نرم مکّھن۔ پیٹھا آسام، چاول تے ناریئل دی مٹھا ونجن۔ ڈھوکلا گجرات، ہلکا پھلکا اتے کھٹا والا۔